Am lutoo yak jaa wonjoo juuzee embeenun andriitee nu, aŋaa niyek kan naa lutoo yowoo, kaynu dumnaanu lal siŋen, faraa sun, taa sun sikiirin keelen, tilsun, n̰an yaŋan, koyin wujin tee anna ti andriite ti am wojoo juuzee enben juuree worŋoo nu jaa ŋanaa nu tiŋ, tiŋ jaa lutoo yak jaa iris wujaa too jaa taŋ n̰aamaa, wujaa too jaa taŋ tenen adilsuŋuu, wujaa too jaa gurey weniinu n̰uu, wujaa too jaa wenii suu ari tawirti, haa tiŋ jaa wonjoo kulley fara naa, tika ti kamak tanju kakalak tanju n̰armak tanju, kulak tanju, n̰ilik tanju, artik tanju, munjukulak tanju kaŋ kulak tanju dumnan tukulchiire wansa sire chatat wireenu ti, tiŋgu jaa kaŋhu ndritee gidaynu, ŋannaa tiŋ julsun taŋ nenee yak jaa kar ginditee tiŋgu. Mayas zoŋtee ti, mayas suŋuu tenen jaa ŋanaa tiŋ, kay kidiyan laka ti waŋ kar taŋ nuŋgu biiil suŋ tul sun barjisee yak nonoroy windaanu haa hor lahadiiti, haa annaa tika mii maa haalak yak waagu ndrakaa ndaanaŋ kakalak gidaytee ti kakalak kidiyan tiigu niŋgeerin tiŋ wasa naa luton andaka, anna tiyo kaŋgu mii dum kaŋ giday niŋgeerin walataanu met n̰amtaani, n̰ee met n̰amtan ari, mii dun kokon talaka ti telfun tenegu n̰aamak, aasuŋun tiikaa nimirak telfun teneginiŋgu taamaanu, lukumak maa tenegu tiyaandi aasuta bik wiri, annaa tika wonjoo tiŋ nun kay annaa niyek kan naa juu zeenun annaa tika juuzee kan wujaa faatek gersuu kan. Waŋ aŋaa ninji ninji wi, wonjoo tiŋ nun mii kakalagu tanju, kambagu tanju, barik yak jaa gun baar menii nun maŋ bar annaa nun kay modorkosnu has wi. Waŋ kay yak naateenu hor hedimee nugu nas, annaa anti waatee ti, «hesitation» wawaanu jaa kaŋgu kaŋgu dum niŋgeeri, waŋ koliii wenii wi, waŋ kolii wenii wani, «hesitation» waŋ namisee nu waani, wirri sun ti gujintee ti, gujunoo tiŋ mii wey waŋ miigu bee. Annaa tika ti wez wojoo juuzee nun kay nuŋgu lal zoŋoonu, mii jul sun maa wojoo yak muchoŋ taŋ n̰amuntee giday tigunun ner kurin ti chaawar ziretee ti, keree zika Minji wawar ka niŋgertee ti kaŋ iriwaŋ am irik waagu wey taŋ emben an̰amuntee aday, annaa taa waŋ jaa haa ŋaasugun tiŋ kaŋ yak menii lal nurŋoo waŋ kakalak waagu suŋun naran taŋ embitee nu n̰ee tiŋ aa tir ka ti waŋ jaa seeti kay nu dumnaanu waŋ muchochiiweniinuŋgu beedum faatek gu ger sun walaa nu mbul kaa woŋon nu jaa taŋtusii wenii nun ti gun mediinee tan weneyi, kadaadii nun feriŋ tanjaa waŋ kay yak ari nindrii tiŋ tin̰ek naa taŋ nun ti buna wiri, buna nu jaa n̰ee kan tiŋ, kay too jarik kulak windrii, kay too kurnuk kulley dirigel wudan aasuŋun diriŋel nun ner tallnak suŋoo kurak sun, sunŋoo nun ner tal nat bilaa kurak sun tandan jaa ganaa kurak sun lul nak kaa. Kurnuk tindagin laatusii wuran turnovisjee kilkit sun aasuŋun walaanu taŋ tiŋ lolii toŋoji, lolii toŋoj waŋ jaa n̰ee tiŋ beedun aaworŋoka dum tuŋonondaa nu joko n̰endii tan telitee ti, asuti andri windri, tukunun walaanu kaŋ n̰eeta aasuŋun taŋ nuguti wokoytee ti, taŋnu ndriyan walan jaa suŋoo kan, bilaa kan, dokunsiirii kan, waŋ dumnaanu n̰iŋeeginiŋ wi, n̰iŋek worŋok waagu jaa kalak net tii kelee tin̰iŋ goonirergu ti. N̰amuk yak almaŋ kelek almaŋnu kaa too waŋ n̰amuk deetaŋ, aasuta wuri awirik tiigu ti neri kolii nenee kan n̰a yaŋnu nduu nenen yow aa ndirtee ti, laakin mii kaŋ yak wey aa ondorŋok waagu lutoo tindriyar waŋ andaka andan ti zin jaa hilgi ziŋtee ti, annaa tika karan juuzee nenee nun fara sun, til sun aa sun illik sun, itirek waagu embek lel naŋaanu, tafaytee ti, annaa tika ti waŋ nun ner jaa n̰amuk deetaŋ gu yowok ti, wav andaka kanaa embee yak n̰amuk giniŋ nu ti.